نحب أفقد مفاتيحي خاطر اليوم في العصر الحديث الهاتف المحمول أصبح ضروري جدًا في حياتنا اليومية، في كل شيء من الاتصال والرسائل والتطبيقات اللي نحتاجها للعمل أو الترفيه، أما المفاتيح رغم أهميتها إلا إنه يمكن تعويضها بسهولة من خلال صنع نسخ جديدة أو الحصول على مفاتيح بديلة، أما فقدان الهاتف يعني فقدان وسيلة اتصال أساسية ومعلومات مهمة.